Be naftiran jamdi guduma be tappa dow jamde ngam nasta nder mahi. Guduma dum njamdi on chattudum be hosa dum be tappira jamde ha bandu mahi ngam nasta joda ta vurta ko betappira kusa ha bandu kataako ngam nanga joda ta do'a ha lesdi.